Nkyɛ mɛpɛ dɛ menya tum a medze bedzi gya do nkonyim kyɛn dɛ medze bedzi nsu do nkonyim. Osiandɛ, sɛ gya resɛɛ adze a, ͻsɛɛ no wͻ aber a hwee rennka. Na mbom sɛ nsu sɛɛ adze a, owie a, anaa nsu sɛɛ adze ekyir a, ibenya adze fofor esi anan. Ntsi, m'enyi bɛgye dɛ nka menya tum na medze egyaa dɛ gyahyehyew bɛba kyɛn dɛ nsu bɛsɛɛ adze.